اللا تحضير الشاى سهل جدا: أول شئ تحضر جدر و تحط فيه مايه تخليها تغلى بعد ما تغلى تصب المايه فى كوب وتضيف كيس الشاى تتركه لمدة ثلاث أو خمس دجايج علشان تطلع النكهه بعد كده لو تحب نضيف سكر أو حليب حسب ذوجك بعض الناس يحبون الشاى بدون سكر عشان يحسوا بالنكهة الأصلية.